Ny asan'ny zavakanto amin'ny fivoaran'ny tena manokagna dia a <hesitation> ahafahana maneho hevitra dia sady ivoarana amin'ny resaka fa- fisaignana dia mazava ho azy koa moa fa ara-batagna no ahafahana magnano anazy.